﻿أنا جوبونس كي سون تخي ليي لا كونفيونس مع الإيمان. بارسكو لوكان ماعندكش <hesitation> الثقة ما يكونش عندك الإيمان. لوكان معندكش <hesitation> الإيمان ماتكونش عندك الثقة، دونك في زوج هاذي تسحق هاذي. جونغ <hesitation> الثقة هي لتجيب الإيمان، بلوس تكون ثقة قوية بلوس الإيمان يكون قوي. هاذي هي العلاقة ما بينتاهم.